கிதார் இசையின் தொகுப்பு சில சிறந்த வழிகளில் கிடைக்கிறது. அதில் ஆட்டுகளும் ஒலித்தலும் அதிகமான. பங்களிப்புகளுக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. கிதாரின் மேல் உள்ள கம்பிகள் குழப்பங்களுக்கு. அணுகுவதோடு மிகவும் புரியப்படுவதற்கானவை. கம்பிகள் தட்டப்படும் போது அவை ஒலிப்பூட்டம் சுழற்சி. செய்யும் போது அவை மனச்சார்ந்தவர்களுக்கு உதவுகின்றன. கம்பிகளின் பரிமாற்றத்தை தொடர்ந்து குறைந்தபட்சம். வெளியே திறக்கும் நேரத்திற்கு முன்னால் அவை. நிறைவடைகின்றன. அந்த கம்பிகள் இணக்கமான மாற்றங்களை அளிக்கின்றன. அவற்றின் அளவு உடனடி அழுத்தங்களில் அமைதி காட்டுகின்றது. முதன்மையாக சாதனக்கணிகாயுடன் உடன் இருப்பு அமைக்கும். கரணங்களைத் தெரிந்து நலம் வருவதாக விதம்.